कुनैकुनै कथा सुणुनकिलेखा चाहि फोटोग्राफीको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ। भगवानका फोटा हुनानकी, कि राखीवटी हुन्छ, तु चिज लाइ प्राथमिकता दि वटी चाही रुम सजुन्याभ्या, साथै सरसफाई गद्दाकी लेखा चाही रुम मा बास औन नदिन्या, तै कि लेखा चाही तिन चिज मा ध्यान दिन्या भ्या, रुम लाई सफा कसरि गद्द्या, धुप बत्ति गद्द्या, हावा आसपास हुन् दिन्या तै चिजमा। <hesitation> फोटोको मध्यमबठे मान्सु कान नसुण्या मान्सले चाहि कथा बुजिसकुन्छ। तिलाई आफुसंग गाभिसकुन्छ, आफ़्नो भावना ब्यक्त गरि सकुंछ। कथा सुणुनाकि फोटोग्राफी कसरि प्रयोग गद्या भुण्यापाछा चाही, कथा भुण्या एक शब्द शब्द, बस्तु बस्तु मिलिबटे बन्या हुन्यो। सब्बै बस्तुको एक आकृति हुन्छ, जब हम तो आकृति धेकुनु भुण्यापछा मान्सुलाई नाम याद न भयालै तै आकृति बठे तो जनावर या और कुनै चिजको स्मरण गरि सकुन्छ, यो भुन्या यो होलो भुणी ठ्याक्क था पाई सकुन्छ, उइ तरिकाले उ बुजिसकुन्छ, मानौ उइमा बाघले कुकुर खायो भुणिबटे भुण्णाहैलै तस्बिरमा या फोटोमा बाघले कुकुर खायो तो धेकाइदियो भुण्यापाछा चाही मान्सुन्ले भुण्डु नाइँ पड्डो, आफ़ुइ बुझिसकुन्छ, तैले गद्दा चाही कथा सुणुनाकि लेखा चाही फोटोग्राफी भौत महत्वपुर्ण लै छ, एइलाइ प्रयोग गद्दु चाही तै तरिकाले चाहि गद्दु सकिन्छ।